<noise> a, ntsani, ntsani gbage i fin, <noise> i be nyunu ‘a jinya na cì zu wan ndan kapyin dan sansan anwu ma do ku na zin nu wapan’a ijiji nu wapan wa zinzin ni byam jinyana mm pwazu dan na zin nu wapan toh i bya a wapan i ba inda i na hwen aju i na bu ī nu nanyi dan a a month i nu wapam- a january i nu wapan be na bau dan jonwuji, a ye ci jonwuji i nu wapan? A jonwuji i nu wapan ci dan a nyunu wa kapyin ci zu ra i ma bya chum chuchuchu ko i Tsa a i chuchuchu jiji <noise> i a nyunu’a i mbya ci zu ra inda be na ba dan a new year event i nu a wapan’ a bi i be nu nanyi’a so abu ba be na tsa i be asond jonwuji, u ma ci wapan u ma fo dan jonwuji uri yinu dan a bua ci kapyin ci za a nna dan a jonwuji ci, dan be na bau dan january i nu nanyi hun, a january’a a jonwujia i na dan ci dan abua kapyin ci zu ra a jo’apyea yi ri wa i ri ya i tan wa wa’a chidon yo zun í tsaka na ya itan wa’a chidon domin i kya a tun ya ci zu ra i ya ju zun i ri ya a event ba na na tsaka na faru i bea a sond a na. Xi ka ba a febuary i nu wapan bea na bau dan jiza jiza so <hesitation> ibe a jiza wa bea na ba i nu wapan february hun, a february’a i bea yo a na ndi dankam bu riky a i nu wapan ijiji a sond wa a ba jiji ye wa bua nyi kai ka ta kata i ben jiza a nyu wa te ba a nwu anwujì, jonwu ji hun that’s february i ba a a march bea na ba i nu a wapan dan na twi aamarch a ma zanalococi a chu wa i yi nu a chu tsaka na ta i bea sond. Bu a nnatwi <noise> so i ba a april, april i nu wapan bea na bau dan zawi, so u mbya i bea april a i na ba abu ba bea na tsa i bea april na rikya numa i ka ba a mea chukoni toh u m bya ci zu ra a chukonì u ma ci wapan u ma na fom dan u ma fo dan bea ma dan u dan achukoni, a ye ci ni wa i bea a a zin bu a maea chukoni toh ubya kaman a wapan ci zu ra inda ta ma i bea yo a i ci yo ta ma i be zuria a aha abu chukonia a wapan tsaka na tabu na ta a sie, na fa ɛampka tsa ka na tabu ri twitwi i bea a sond a ha

ci zu a mdan i ba inda i na hwen a zun i nu wapan, a january be bau dan jonwuji, february be bau dan jinza, march be bau dan natwi, april be bau dan zawi, may be bau dan chukoni, june be bau dan di, july be bau dan sofo, august be bau dan anì.